Se jau jaeko jenbosi bae esa kuae onbuaja sewi yinbiai jare bi onbuaja sewi seropei, baeti jau yave ipuere reta seaki eh baetita sekiren bae ayapo jaema jau ai yabe ma ayerobia